Beeyaŋ sobilaalu ti, beeyaŋ sobilaalu, ñankumoo niŋ ñiŋtoomaa koleŋolu buka naki moo la ñankumoobuka niŋ i ye a je a nakita ila a la haajoo le bee i bala, niŋ a la haajoo te i bala a buka naki i la, a ka sobili le, mu ne a tinna a sobi, a k fao le niŋa nakita a la, i be a lapi la le wo le ye a tinna a ka sobi.